يعني شجغة تطيق تتحدث تقغبت عليها فتكلمت معاك حكت معاك قلتلك انا عطشاني للمي واغيد مي ممكن غحت حاولت تدبر فدشي تحوي بينو المي جبت مي من اقغب بركه عليك وجبت وسقيته وهيه انتعشت وبدت تزهر وتورق بشكل افضل من قبل كانت ييبسي